Ke itu nnyin, nte asañade atad usunñ. isida enyin ukpohode isín ifianade e, ifianade e nnyin ifianade. e idikobode usun oro nnyin ibe iduk nnyin inyuñ. inyem ndiworo nyin ifianade ikobi usun oro ndim nyin. iworo inyuñ, nte asanade atad usuñ oduk onyuñ ọwọrọ ke ebi nnyin edi oro